طبعا ممكن نكمل حديثنا بعد شوي؟ يا معوض! أرجوك-أرجوك عندي شغل لازم اركز فيه ترى أنت تشتتني وتسيب لي - وتسبب لي في دماغي هنا أوادم- وأوادم الناس لازم يخلص أشغالهم وأعمالهم أرجوك سيبني أركز.